Hownde, teemedde go'o teemeɗɗe ɗiɗi, teemeɗɗe tati, teemeɗɗe nayi, teemeɗɗe jowi, teemeɗɗe joweego'o, teemeɗɗe joweeɗiɗi, teemeɗɗe joweetati, teemeɗɗe joweenayi, miliyon gootel, miliyon go'o e to- miliyon go'o e teemedde go'o, miliyon go'o e teemeɗɗe ɗiɗi, miliyon go'o e teemeɗɗe tati, miliyon go'o e teemeɗɗe nayi, miliyon go'o e teemeɗɗe jowi.